टुपी बहुत धरनार आशे, एटा आशे कैप टाइप, एटा आशे हेड, मने गोल्ड टाइप, और एटा आशे उनर टाइप, आमी की करो धान्डा काली, आमी उनर दो बेबहर करो, कारण एटो काने बेबहर करो, धान्डा काली उपर और बड़ाई। नियार गुर पोई ठाके, पोईले मथार धान्डा लागे, अर उन दो नियार गुर धोई राखे, आरो कानार बता ना लागे, अमी हे तो निजे आबिश्कार करी निजे बनावा परो। जैने थोड़ानार हाटे दी सिलाइ कोई बोले उनर काठी बोले, अमी हे तो दुनिया के कान दुखन धाकार बेवस्ता कोई लावा परो। एकड़ाम दिंगी तो ठाकी बो पराओ करी बो परो, मुखन ठाकी बो कराओ करी बो लावा परो, गोटीके येने के उनरो बनवा है। <hesitation> आरो ता टुपी अस्था अमी खेलर बेवहार करो, जैने नर्मली गोटीके एम्पियर बुले बगा टुपी यूज करे, खेलर बुले नरान धरनार कालार बेवस्ता बेवहार करे। गोटीके टुपी अमी भूर प्रकारार बेवहार करो, गोटीके एम्पियर बुले अक्रिती इसे पका, कारण ही होते इसालादी बोला गे, ही कारण ही होते स जीटी कालार लबाप पारो। गोटीके ता पुनू बाधार ना थाइते, कारण आमी सेलवाई, गोटीके एता दिमर बहीबो, एता दमी सेलीबो, इतो गाना आमी, टुपी तू आमी जीटी कालार लबाप पारो।